Kanaa, kayi kideronga ngaayo herro kantamayitu, kantamayitu dyiyei nglawo walla yestu diyeyia nglawo. Kayi herro, kideronga ngaayo kayi herro ktammayitu diyeyia nglawo, ayimia awo walci ktammayi ruwun daami nangando awonuma sefiwaye walcu nji. Kam yestu sideyi awa towo bodiyi bo, ayimia tiyi yestu kowuro, kindenga ngaayo yestu kowuron sidea nangando awa ngaayo tiro walji bo ciri, adi kanaa hal di njirayi, hal tamiwa hal kinderonuma ngaayo kentamayiya, herro kentamayiyaro damiwa nglawo. Ayimia kam herro kentamayiyadi her ndako sefiyiwaye kla kiljei, kurucin kafuwucin ngaayowaye, her kentamayitu ruwu damiyediwa awonuma sefiwaye walci. Kam yestudi, yestudi awo njirayi kanaa kumandeyiye kando yestunonu yando yestunonu, yestunonu, yestunonu, yestunonu nja, ngaayowaye yestuyi ti her tenu, yestu ti her tenu nangando, kayi yestu kintun duyi. Ayimia. Yesti ti ti, ti awo herro tradirna tunu naagando, ti awo njirayi. Her kentamayitu di awo kunaa mattiia tiwo, ayimia her kentamayitu ruwu damiyediwa, ni kinderonuma ngaayo her manimi awonuma sefiwaye her tokun kla killoyi. Niyi yestu toku dayiman yestu ruwu kowurun tamea yestuyi ti awo cuwudina bo, yestu cuwudina bo, awo do niyi kanaa kam yessuyi awo la bodiya tuwu awonga cadu klan tuliyi bo. Do awonga daa dowofo, bodiyaye tiyi yestu korun side nangando awo tuwu kla fuwuro warciru cedi bo. Awo la manimi, awonum la fasuru manimi so, ngaayowaye kam yessuyi tuwu mayi bo, ayimia tiyi yessu nangando, awo tiro tandi bo nju, korun side nangando, ñea cuku mayi bo. Kan yestu korun tenuyi awo la, awongu la fasuru mayiwa, tiyi ñea fandiyiye korun side nangando, ñea cuku mayi. Ñea mayiyan awo sefiwaye kla kilnjei, kla kilnjeinuwaye, tiyi kla kla kentamayiyen kuwuro. Kla kentamayiyen damia daa, niyi awo yestunumu katen dunum bo, hal fiyiwaye tinenu awonea di duku fandiyiro tinenimiyediwa, awonuma manum fandimi. Ayimia manimi ruwuwa awo na kanaa sotu bo, kan yessu sirei awa taa dowofo ayigiye boyedo ciri nangando tiyi aworo ndina ci bo. Sofowo adi nangando, yestu di tiyi her tenu. Her di kentamayi her fandiyiyen damia adi herrawo. Dayi kanaa kan kentamayi awo la fandiyiyeyi sirei tiyi sefiyiyen kentamayitu kuro nangando kla kentamayingan, kla awongu kentamayitu siren klan tinei tinei, tineiro nja sefiwaye awongu klan kentamayitu sidea di tin toku kla kilcei. Niyi awo la kentamayitum damia, ma kanaa kan do tumu ala marimiwaye kentamayitum ruwu damia awonuma sefiwaye fandimi. Dowo niyi tumu yeskun do awa la. Manimiyediwa, Niyi ndana yukum boye ñea awa daa dowofo, ñea yukun ngallaro manum bo nangando, awa kmadinuma kida mayi, kida mayiye jewuye. Sofowo adi nangando, yestu di ti her tenu, sefiyimbe kayi kentamayi diyiyei ngalawo. Kanaa dinan kindedea ngaayo, kentamayin kentamayi boyediwa awo towo dowofo diminaye bo, awo daa niro walcu njinaye bo, ayime yestu kamayi yessu ruwu diyiya tiyi awo tiro walcu cina bo, awo tiyi cedina bo, ayimia tiyi awo kanaa awona kanaa kiskeyenalaro̧ fandimiwaye, yestunumu damia manumbo, awo ti kiskeyena kusu do manum bo. Awoyi manum bowa niyi fandum bo, ayimia niyi ñea yukun, ndana yukun awo cinum manimea do fandimi. Yessuyi boditu daa bodi bo, ayimia ti yessu sire nangando, yessu kerun sire nangando awa akedo tiro tandi bo, sofowo adi nangando yestu di awo. Ti trawuna tiwo, kendamayiro kendamayi awo her her klan kendamayita di, adi awo mattu mattia tiwo. Kanaa naari curombe yayi, kam kendamayiya je koronsiyeyi royi nja ayi nangando. Ayimia ašan niyi, awonuma da dowo dowofo fillarun luko luwaringa ngaayo walciro rimi. Kam kanaa kowurungan awonga, <hesitation> daraja filluwarun luko luwarin ngaayo waljiro kowurun sideayi tiyi yessi bo. Sofowo adi nangando niyi awa dumu najatunuma nin toku katte daa karungu. Ayimia ayiye niyi sununun sunumman, angalnummaan, ngaayo awa walciro rimi, sofowo adi nangando, niyi awonuma sefiyiwaye walcu nji ayimia niyi kowurun. Amal tami, kan kowurun amal awonga walcinaye sideayei, sefiyiwaye tiyi awonga walji ci, ayimia tiyi duluwu awonga matta duyi bo nangando sefiyiwaye tiyi tudu, awonga klan cutuluyi, tin najan kattenguedea joworo karingu ayimia, tiyi kowurun kowurun kendamayi awa walcina side nangando, sofowo adi nangando, kayi kinderonga ngaayo kendamayitu awonga kendamayi awonga walcina, walcinaso cadinaso te nglawo.